Añatiñy vola raiky raha za da mandea im-balo abazary añy. Da no fa isaky mandeha bazary amizay zaho tsy mandany firy lera eo fa eo aminñy efa dera eo. Efa-dera satria maro ny raha vidiako amiñio andro io sady maro koa ny raha mba faky ataoko amiñio.